kontak gena ge ngom kare so gahi so loho coma so sone balon. kontak ge si ngone butu so loho ge strom ge ena tagi dadi bolon ena loho si ngone so sone strom gena ena tagi rea dadi bolon gena ena sone.